ग मैन्युअल कार चलायामो पसंद लंतुक। ज्वा दू कुछ कारण नियंत्रणु नेमो, मैन्युअल कार चलाया बेरंग ग पूरा नियंत्रण लंच। ग आनु गति हिसाबेस, दिशा हिसाबेस आसानीस नियंत्रण लानतोक। इंधनू बचत मैनुअल कार चाल्यो बेरंग इंधनू बचत हाचो। क्योंकि ग अनु गति रँग गियर आनेनु हिसाबीस समायोजित <hesitation> लानटुक। ड्राइविंगु आनंद मैनुअल कार चलयो बेरंगा ग ड्राइविंगो आनंद ज्ञात। आंगु अणुकारू नियंत्रित लन्नो, अनुगतिव समायोजित लन्नो सक्षम नीतू। कारु देखभाल मनुवल कार चला बेरंग अन्हू, कारु देखबाल लन्नो मदद मिलेच। ग प्रदर्शन रंग समस्याओं आसानियों पहचानें। ड्राइविंग कौशल ऊ विकास, मैनुअल कार चाल्यो बेरंग <hesitation> आगू ड्राइविंग कौशल विकास लानों मदद मिलेच। गा आनू कार रु नियंत्रित लानमो आनू गति हिसाबीस समायोजित लान्नो सक्षम हचिद।